تسعه خمستاشر واحد و عشرين تلاته و تلاتين اتنين و أربعين خمسه وخمسين تلاته و ستين اربعه و سبعين سته و تمانين تسعه و تسعين ميه.